өткен сәттерге ынтығып балдай
қасымда болсаң да аңсатып сағындырған
жаным япыр ау жансың қандай
жанымнан жырақтамашы көзіңнен сыр ақтарғансың
сен сөйтіп ұнап қалғансың жаным
келдің ғой кетемін демеші бәрі де бекер демеші
жүректе мекендегенсің жаным
жанымнан жырақтамашы көзіңнен сыр ақтарғансың
сен сөйтіп ұнап қалғансың жаным
келдің ғой кетемін демеші бәрі де бекер демеші
жүректе мекендегенсің жаным
жүректе мекендегенсің жаным
сәлем саған сәлем саған туған ел
таңғы шоу
қайырлы таң барша қазақ елі бүгін бейсенбі жиырмасыншы маусым және бүгінгі күндеріңізге тек жақсылық тілейміз
ііі әр атқан таңдарыңыз жақсы жаңалықтарға толы болсын дегіміз келеді
және де жолда келе жатқан жолаушылардың барлығына ақ жол ал ас ішіп отырған жандарға тек ас болсын дегіміз келеді
енді дәл қазір сағат тілі сегізді көрсетіп тұрғаннан кейін наргиз ибрагиммен жаңалықтар тыңдап алайық одан кейін әрі қарай таңғы шоуды жалғастыратын боламыз кеттік
ауа райы
жаңалықтар
қайырлы таң студияда наргиз ибрагим
жиырмасы отызыншы маусым аралығында қазақстандық мектеп түлектері кезекті ұлттық бірыңғай тестілеуден өтеді деп хабарлайды қазақпарат
биылдан бастап жоғарғы оқу орнына ақылы негізде түсу үшін ұбт жылына төрт рет қаңтар наурыз маусым тамыз айларында өткізіледі
ал мемлекеттік білім грантын алу үшін жас түлек маусым айында өтетін ұбт ға қатысуы тиіс
кезекті тестілеу республика бойынша мың бір жүз сексен сегіз аудиторияда өтеді оған қатысуға жүз он жеті мың екі жүз қырық екі адам өтініш берген
оның тоқсан алты мыңнан астамы биылғы мектеп түлектері жиырма мыңнан астамы биыл және өткен жылдары колледж бен шетелдік білім беру ұйымдарын бітіргендер
білім және ғылым министрлігінің хабарлауынша ұлттық бірыңғай тестілеу форматы биыл өзгерген жоқ яғни тапсыратын пәндер сұрақтар ұпай саны және уақыты бұрынғы форматта қалады
барлық аудиториялар ұялы телефон сигналдарын өшіретін құралдар мен және бақылау бейнекамераларымен жабдықталған
ал грант санына келетін болсақ екі мың он тоғыз екі мың жиырмасыншы оқу жылына мемлекет алпыс алты мың бес жүз елу алты грант бөліп отыр
оның елу екі мыңға жуығы бакалавриатқа он үш мың жүз елу тоғызы магистратураға екі мың үш жүз он екісі докторантураға беріледі
ақтөбеде екі бұрын ұрланған көлік бүгін қала ішінен табылды
оны жүргізген адам азық түлік дүкені мен букмекерлік кеңсеге қарақшылық шабуыл жасағаны анықталды деп хабарлайды қазақпарат
жол патрульдік полицей қызметі ақтөбе қаласының тургенев көшесінен опель маркалы көліктің қарсы бағытқа шығып кеткенін анықтаған
жол ережесін бұзған көліктің екі күн бойы іздеуде болғаны белгілі болды
жүргізуші оқиға орнынан қашып кетпек болған алайда полиция қызметкерлері ұстап нөмірі үшінші алматы аудандық полиция бөліміне жеткізді
тергеу кезінде күдіктінің екі қарақшылық шабулға қатысы бар екені анықталды
яғни жиырма үшінші мамыр күні сағат түнгі үш шамасында азық түлік дүкеніне барып сатушыны қорқытып жүз отыз үш мың теңге ақша мен бірнеше қорап темекіні алып кеткен
ал он бірінші маусым күні сағат тоғызда мәскеу букмекерік кеңсесіне барып жұмысшыларды пышақпен қорқытып жүз мың теңге
және екі ұялы телефонды алып кеткен деп хабарлады облыстық полиция департаментінің баспасөз жетекшісі ерболат сарқұлов
айта кетейік осы деректер бойынша сот алды тергеу басталып күдікті қамауға алынды
ал облыстық жергілікті полиция қызметі басқармасының бастығы қанат алиев күдіктіні ұстап алған жол патрульдік қызметкерлерін марапаттап қазақстан полициясы күнімен құттықтады
лондон мен нью йорктің шикізат биржаларында сәрсенбі күнгі сауда саттық қорытындысы бойынша мұнай бағасы төмендеді деп хабарлайды қазақпарат
лондондағы биржасында тамыз айында жеткізілетін бренд маркалы мұнайдың құны нөл бүтін жүзден төрт долларға төмендеп алпыс екі бүтін жүзден жиырма жеті долларды құрады
мұнай бағасы нөл бүтін жүзден он төрт долларға төмендеп бір баррелі елу үш бүтін жүзден жетпіс алты доллар болған
әзірге осы жаңалықтар легімен бір сағаттан кейін таныстырамыз жұлдыз фм толқынынан алыстамаңыздар
ауа райы елордада күн ашық плюс он төрт градус алматыда ауа температурасы плюс жиырма бір градус нөлден жоғары
жұлдыз фм ән көңілдің ажары
жарқырап жайнашы жұлдызымдай менің жаным ау
сайрашы бұлбұлымдай менің жаным
жадырап жаз гүліндей күлімдесеңші
балауса арналады саған әнім
айдан әсем күннен көркем жұлдызға да тең де сен
қылығыңмен жүректегі сезім көлін тербесең
жаныма кел жадырайсың махаббатқа сенбесең
құстай ұшып жетер едім егер жаным кел десең
сені көрсем арман ару нұрға толы айналам
қайда жүрсем жан сәулем өзіңді әр кез ойға аламын
сұлулардың ортасында сен қызғалдақ жайнаған
саған деген көңілім сандуғаштай сайраған
кел жаным кел десем махаббатқа шөлдесең
айға іздеп жетер едім жаным өзің кел десең
кел жаным кел десем көңіл көктем сен десем
шарықтаймын шаттанамын жанымды сен тербесең
шарықтаймын шаттанамын жанымды сен тербесең
аппақ жілең ажарың күлімдеп көзің қарай қалсам жанды баурайды
аққу қонған айдындай дірілдеп сезім сәл көрмесем құмар қанбайды
сен менің арманымсың сен менің асылым
көркіңді мәрмәр мүсін бейнеңде тасыдым
сен менің арман құсым сен менің асылым
көркіңді мәмәр мүсін бейнеңде тасыдым асылым
әлде сен жырмысың еркелеп жүрмісің сырмысың жүректі шарпыған
әлде сен жырмысың еркелеп жүрмісің сырмысың жүректі шарпыған
қалалық қыз жаным фарида меніменен жүрші ауылға ей ауылға
келін болсаң ауылға жаным фарида
сиыр сауып жүн түту сенің мойныңда
келін болсаң ауылға жаным фарида
сиыр сауып жүн түту сенің мойныңда
аппақ келін алып келемін алматыдан алып келемін
қызыл алма жеп өскен аппақ қызды алып келемін
қызыл алма жеп өскен аппақ қызды алып келемін
қызыл алма жеп өскен аппақ қызды алып келемін
фарида фарида
фарида фарида
көзіңе көл тұңды ақ бұйра толқынды
бой жетіп қалыпсың күн сүйген көркіңді
қай жанның сәні едің қай жанның әні едің
ай мүсін аяулым әдемім әдемім
жаз күніндей жаз гүліндей жайна самғашы қанат қағып айға
балауса бал күндерің қайда еркеле құшағыңды жай да
жаз күніңдей жаз гүліндей жайна самғашы қанат қағып айға
балауса бал күндерің қайда еркеле еркеле жаным
сырлы әуен қалықтайды көңіл көгінде
шабытымыз шарықтайды сахна төрінде
нұрға толы алыпты алаң бөлінгеніңде
ән тыңдаудан жалықпаған көрерменіме
шаттанайық бақ табайық шуақтанып жанымыз
күн береді нұр береді әрбір атқан таңымыз
алып ұшып сағынысып жолығамыз әлі біз
кездесуге кел жүздесуге кел
шаттанайық бақ табайық шуақтанып жанымыз
күн береді нұр береді әрбір атқан таңымыз
алып ұшып сағынысып жолығамыз әлі біз
кездесуге кел жүздесуге
таңғы шоу
қайырлы таң қазақ елі біз таңғы шоуды бастаймыз енді бүгін жиырмасыншы маусым бейсенбі екен бейсенбі берекелі болсын баршаңызға
қазір жұмысқа бара жатқан жандар болатын болса жолдарыңыз болсын дейміз бүгінгі күндеріңіз тек қана сәттілікке толы болсын табысты болсын ойға алған істеріңіз і жүзеге аса берсін
ііі студияда наргиз ибрагим және ақбибі хамидолла
барша қазақ еліне тағы да қайырлы таң және де і жұмыстарыңызға сәттілік бүгінгі күндеріңіз тек ең керемет сондай қуанышты жаңалықтарға толы болсын әумин
ал енді бәрі жақсы болады ақбибі бәрі жақсы болады құдай қаласа
иә өйтіп жолдасбек әбдіханов та айтқан бәрі жақсы болады әлі деп мхм
енді біздің і ы компаниясының қолдауымен өтіп жатқан ы бәрі жақсы болады деген флешмоб бар
мхм ол жерде өзің білесің енді адам болғаннан кейін күнделікті өмірде бізге көзге көріне бермейтін біз байқай бермейтін неше түрлі қуаныштар болады иә иә
тіпті таңертең мысалы күннің шыққанының өзі қандай керемет әдемі ал ы жаңағы күннің батқаны да қандай керемет егер соған куә болыватсақ
біз деген кішкентай детальдардан әдемілікті жаңағы ы байқай алсақ онда біз шынымен де ең бақытты жандармыз дәл солай
ыыы дәл осындай мақсатта жұлдыз фм және компаниясы бәрі жақсы болады деген флешмобты і бастап жатыр енді мхм
ы бұл жерде сіздер өздеріңіздің бастарыңыздан өткен қуанышты жаңалықтармен бөлісе аласыздар
ол үшін ііі біздің осы тенгринюс порталына кіріп сол жаққа жолдасаңыздар болады
сонымен қатар негізі біздің ііі кәдімгі жұлдыз фм радиосының инстаграм парақшасына не болмаса вконтактеде парақшаларына өздерінің хаттарын жолдай берсе болады
не болмаса біздің тікелей эфир нөмірге хабарлассын үш сегіз жүз сексен сегіз жүз бір алматы қаласының бағыты сегіз жеті жүз жиырма жеті
тікелей эфирде өздерінің осындай өмірінде болып жатқан керемет жаңалықтары жайлы ііі бізбен бөлісе алады тыңдармандар
иә ал енді достар і бүгінгі біздің тақырып та өте керемет қызықты болатын сияқты бүгін таңғы шоу не болса да иә
ііі тақырып бүгін тылсым күштер иә қандай аңыз әңгімелерді естідіңіз
сіздермен бірге мына жақта әңгіме айтайын деп отырмыз таң атпастан осындай қорқынышты жаңағы оқиғалармен
бұрын апама ауылға барған кезде міндетті түрде жатар алдында осылай қорқынышты әңгіме айтып біріңізші дейтінмін де сосын таңға ол кісінің мазасын алатынмын енді
енді мінекей таң атпастан қазір мистикалық әңгімелерді туралы біз айтатын боламыз алдағы уақытта сол себептен хаттарыңызды жолдай беріңіздер
вконтакте әлеуметтік желісіндегі жұлдыз фм нің ресми топ парақшасына және де біз жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасында тікелей эфирдеміз достар
дәл қазір ы өте керемет ән тыңдаймыз сосын жарнамалық үзіліс болады сосын таңғы шоу жалғасады бізбен бірге болыңыздар
таңғы шоу
жүрегім менің аруым керім
саған жетпес қызыл қызғалдақ гүлдер
дәл сендей күнім төкпейді нұрын ай да күн де
мейлі мейлі жауа берсін жауын да мейлі мейлі соға берсін дауыл да
сен сонда да бақытты күн кешесің себебі мен боламын жаныңда
мейлі мейлі жауа берсін жауын да мейлі мейлі соға берсін дауыл да
сен сонда да бақытты күн кешесің себебі мен боламын жаныңда
өткен күн қымбат келер күн жұмбақ
бағалайық біздер бұл шақты енді
көп өтпей уақыт біз күткен бақыт өзі келді
мейлі мейлі жауа берсін жауын да мейлі мейлі соға берсін дауыл да
сен сонда да бақытты күн кешесің себебі мен боламын жаныңда
мейлі мейлі жауа берсін жауын да мейлі мейлі соға берсін дауыл да
сен сонда да бақытты күн кешесің себебі мен боламын жаныңда

сен сонда да бақытты күн кешесің себебі мен боламын жаныңда
мейлі мейлі жауа берсін жауын да мейлі мейлі соға берсін дауыл да
сен сонда да бақытты күн кешесің себебі мен боламын жаныңда
мейлі мейлі жауа берсін жауын да мейлі мейлі соға берсін дауыл да
сен сонда да бақытты күн кешесің себебі мен боламын жаныңда
жұлдыз фм
жұлдыз фм мен бірге әр сәтіңді көңілді өткіз таңғы шоу
таңғы шоу достар жалғастырамыз енді бүгінгі тақырыбымыз
иә тылсым күштер тылсым күштер жайлы жалпы қандай әңгіме аңыздар естігенсіздер сол жайлы хаттарыңызды жаза отырыңыздар
вконтакте әлеуметтік желісінде не болмаса біз дәл қазір жұлдыз нүкте фм парақшасында инстаграмда тікелей эфирдеміз
мхм ал енді мына жақта жазып жатыр жәке қайда екен жәке қайда қазақтың қарапайым жігіті жасұлан ағамыз қайда деп жатыр енді
жолда келе жатыр достар келе жатыр уайымдамаңыздар ол кісінің келгені де бір аңыз ғой
жақсы күтіп отырмыз енді қазір келетін шығар кептеліс қой мхм
ал ыыы жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасында не деп жатыр екен
мына тақырыпқа келетін болсақ бізде таразда байзақ ауданы абай ауылында үңгір бар дәу төбенің басында дейді
ішіне түскен адамдар адасып кеткен қайта шықпаған деп айтатын үлкендер ол жерден сосын алтын шығады дейді
мәссаған енді алтын шықса бәрі баратын шығар жерге
енді білмеймін мен тегін ештеңе болмайды ғой ол жерде алтын шығатын болса
меркі деген жер бар белсің ғой
сол жақта да бір үңгір бар мысалы ыыы ол жақта енді мистикалық ы қандай оқиғалардың болғанын білмейді екенмін
мхм бірақ ыыы жаңағы шілде айында біз сонда түскенбіз ол жақта минус ы бір он бес градустай өте суық іші деген
ойбай мүмкін үңгірлердің іштері сондай болатын шығар
бірақ менің ыыы атам енді қорқытып маған айтқан болатын бұл жерден ііі жаңағы кезінде қашқындар қашып жүрген кезінде неше түрлі жағдайлар болды ғой
сол жерге тығылған осы жаңағы шекарадан осы үңгір арқылы өтіп қырғыстан шекарасынан жаңағыдай жол салған деп сөйтіп айтқан енді
бірақ білмеймін іші деген өте қорқынышты екен шынымен де
ыыы сіздерге өтірік бізге шын сенбесеңіздер келіңіздер көресіздер дейді айзека ой қызықтырып тастадыңыз ғой бізді
ассалаумағалейкум жұлдыз фм қалайсыңдар қыздар мен сәлемді арқалықтың жігіттеріне қайындының жігіттеріне тоже сәлем жолдаймын мирастан дейді
сәлем жұлдыз фм сәлем дейді
ал сәлем наргиз ақбибі қалдарыңыз қалай сағынышқа сәлемдеме жолдаңыздаршы қазір тыңдап отыр дейді сағынышқа үлкен сәлем мхм
ыыы не дейді кореядан сәлем дейді ме дейді саламатсыз ба
менің тілім келмейді әйтеуір
ыыы мамаларыңызға күйеу бала керек емес пе дейді жоқ жоқ жоқ жоқ
неше түрлі аңыздар бар енді біз жайлы да ақбибі айтшы иә қоқынышты
ал вконтактеде не деп жатыр
ііі вконтактеде енді өзінің алғашқы хатын ыыы нұрлан құсайынов жолдапты
қайырлы таң қазақ елі жұлдыз фм радиосы тылсым күш иелері мен білетін адамдар ыыы цыгандар бал ашады да отырады ғой дейді
бүгін менің туған күнім рахмет марвел фильмдері аман болсын неше түрлі тылсым күш иелерін ойлап тауып жатады ғой сол кісілер дейді
иә фантазия ғой және достар айта кетейін негізі бір хабарландыру бүгін ыыы жаңағы тақырыпқа байланысты ең керемет хат жолдаған тыңдарманымызға
біз ән мен әншіге не болмаса әбдіжаппар әлқожаның ы концертіне билет сыйлайтын боламыз мхм
ыыы әбдіжаппар әлқожаның концерті нұр сұлтан қаласында алтыншы шілде күні ал ән мен әнші жетінші шілде күні өтеді
жалпы сол ыыы билеттерді жаңағы сіздерге табыстайтын боламыз сол себептен хаттарыңызды жолдай беріңіздер жақсы
ал тағамның қыздарына үлкен сәлем дархан деп айтыңызшы дейді жақсы айттық ыыы дарханнан
ермек байсалбек жазып жіберіпті бүгін ұйықтап қалмағаным қандай жақсы болған деп
иә бұл кісі негізі бірнеше күн бойы ұйықтап қалып жүр таңғы шоуды көре алмай жүр
және кеше ііі бұл кісі меннен сұраған еді ертең қонаққа кім келеді деп мен айттым осындай да осындай кісі деп
сөйтсем ол кісі жаңағы ермектің ы былайынша айтқанда кумирі екен айттым мен міндетті түрде онда таңғы сегізде оянамын деді жақсы дедік
қайрат аға ма кумирі бақыт апай ма қайрат әділгерей
ол кісілер өте керемет жұп і біздің қазақстандағы мақтанарлықтай біз мақтанып айта аламыз иә мхм
енді қазір келетін шығар бұйырса сағат тоғызда
қорқынышты әңгімеден қорықсаңдар шақырыңдар қыздар дейді ақбибі жарайды шақыратын боламыз бірақ дала жарық қой деп
қорықпаймыз біз мхм
ау негізі ммм компаниясының ііі қолдауымен алаш медиагрупп і холдингінің ұйымдастыруымен
он сегізінші маусым күні ы казахстан моей мечты яғни қазақстан менің арманымда деген ы жаңа жобасы жарыққа шыққан болатын
бұл жобаның негізгі мақсаты ыыы өзіңіздің жалпы біздің елімізді қазақстанды жиырма елу жүз жылдан кейін өзіңіз қалай елестетесіз
сол жайлы бір керемет сурет салуыңыз керек яғни сурет байқауы былайынша айтқанда
және де ммм айта кететін бір жайт бұл байқаудың жеңімпаздарына ы ақшалай ұтыс бөлінеді
мхм бірінші орынға үш жүз мың теңге ыыы екінші орынға екі жүз мың теңге және үшінші орынға жүз мың теңгедей ақшалай ұтыс бөлінетін болады
сол себептен өздеріңіздің жаңағы ыыы керемет суреттеріңізді жолдай берсеңіздер болады
нүкте кизет ііі парақшасынан не болмаса осы тенгринюс кизет парақшасынан толық ақпаратты білсеңіздер болады
жақсы рахмет саған ақбибі мхм
сол сіз айтып отырған үңгірдің меркідегі бір басы тараздағы әулие тектұрмастың қасынан бір ақ шығады
ол жерінде кезінде жол болған деген айзекадан хат келіпті енді айзека біраз нәрселерді білетін сияқты
достар сіздер де жаза отырыңыздар тақырыпқа байланысты хаттарды жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасында тікелей эфирдеміз
ал дәл қазір маржан арапбаева сол ма деп ән шырқайды сосын таңғы шоу жалғасады
эфирде таңғы шоу
тағы да таң атты өзіңсіз таба алмай тағатты төзімсіз
тағы да келемін деп келмедің неге айтшы
мейлі сен қалапсың басқаны басқалай махаббат дастаны
бірақ мендей болмас ол да
қорғаным болғаның уәдеде тұрғаның сол ма
сол ма сол ма айтқан сөзің сөзің қалды ма жолда
жолға қарайладым көзім толады жасқа жасқа
іздейді жүрек сені керек емес сеннен
басқа жан басқа басқа
сезбедің сезгің келіп тұрсаң да өзгердің қалайша мұншама
өзгенің бағына айналдың менің емес
жауап бер жауапсыз күндерге ұйқымды ұрлаған түндерге
жылады ғой жұлдыз ай да
тек үнсіз қалмағын бірге өткізген таңдарым қайда
сол ма сол ма айтқан сөзің сөзің қалды ма жолда
жолға қарайладым көзім толады жасқа жасқа
іздейді жүрек сені керек емес сеннен
басқа жан басқа басқа
басқа
сол ма сол ма айтқан сөзің сөзің қалды ма жолда
жолға қарайладым көзім

керек емес керек емес жан басқа
жарнама
пантограф продюсерлік орталығы және нұр сұлтан қаласының әкімдігі ұсынады
осы жазда елорда жүрегінде әлемнің түпкір түпкірінен келген этно жанрының жарық жұлдыздары
еуразия екі мың он тоғыз музыкалық шоуының сахнасында бас қосады
шілденің бесі мен алтысы нұр сұлтан бәйтерек монументі алдындағы алаң
концерттердің басталуы он жеті нөл нөлде кіру тегін толық ақпарат тенргифест нүкте ком сайтында
күндіз түні теле екі ұсынған бәрін ауыстыр тарифінде бір мың сегіз жүз тоқсан теңгеге қорларды әрі бері ауыстыр да шексіз әлеуметтік желілерді қос
толығырақ теле екі нүкте кизетте теле екі үздік баға кепілі
ай сайын три желаниядан миллион теңге және күн сайын көптеген басқа да жүлделер ұтып ал
бірінші маусымнан бастап промоқаптамадағы три желание майонезін сатып ал мөлшерлеуіштегі қақпақтың астынан кодты тап та жүлде ұтысына қатыс
три желание беретін миллионға асық
жүз мың оны босқа құртпа сулпактан техника сатып ал жүз мыңға сатып ал да тағы да жаңа керемет сауда жасауға он мың теңге ал
экран диагоналы жүз тоғыз сантиметрлік смарт ультра теледидары айына бар болғаны сегіз мың отыз екі теңгеге сулпак артық шығынсыз
енді роумингте вайфай іздеудің қажеті жоқ
алтел ұсынған роумингтегі шексіз интернетті қос та шетелде интернетпен үйдегідей рахаттан
алтел бірінші бол толығырақ алтел нүкте кизетте
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
таңғы шоу жұлдыз фм де
иә достар таңғы шоуды біз әрі қарай жалғастырамыз және бүгінгі біздің тақырыбымыз тылсым күштер қандай аңыз әңгімелерді естідіңіздер деп алып отырмыз сол жайлы хаттарыңызды жолдай беріңіздер
і біз дәл қазір инстаграмда тікелей эфирдеміз сонымен қатар вконтакте әлеуметтік желісіне хаттарыңызды жолдасаңыздар болады
және і гүлшат құлжанова былай дейді қайырлы таң бейсенбі берекелі күн болсын тақырып өте қызық екен
тылсым күш дегенде мен оңтүстік қазақстан облысы қазіргі ііі тоо нақты қай жерінде екенін білмеймін бірақ көп естимін және осы жазғы демалыста барғым келіп жүр
ол жерде үлкен тау бар дейді екі тау соның арасынан өтсең қандай адам екеніңді білуге болады екен
яғни арасынан өтіп бара жатқанда сені тау қыспай өткізсе жақсы адам екенсің ііі қысып зорға өткізсе ол жаман адам екеніңді білдіреді екен
десек те онша жаман адам емеспін бірақ сонда да көргім келеді ал ол тылсым күшке жатады ма оны білмедім енді дейді
жалпы гүлшат ханым мен бұл жайлы естігенмін түркістанды айтып отырсыз ғой менің түсінгенім бойынша
түркістанда иә сондай бір і тау бар ііі сол екі арасынан өткен кезде расымен де ол сені қысып және де ы қайтадан босататын болады
жаңағы өзіңнің кәлимаңды айтатын болсаң қайтадан сені босатады екен мен де ол жайлы естігенмін жалпы
енді босатпаса жалпы айтып жатады ііі не деп
қаяқтан естіп қойдың босатпаса ше дегенді
бағанадан бері сөйлеватырмын да бірақта дым естілмейатырмын иә иә бірақ енді мен сені сеземін ғой наргиз не айтып отырғаныңды жақсы
соған айтып отырғаным ғой жалпы енді босатпаса біртүрлі әңгімелер бар бұл жайлы да
сен жаман адамсың немесе тағы да бірнәрсе дегендей енді ол жағын нақты білмейді екенмін ол да бір тылсым күшке жатады иә
иә енді мен де осы оңтүстік қазақстан облыс жақта ы жаңағы бір құдық бар деп естігенмін мхм
ішіне жаңағы өзің ы шелекті өзің саласың одан кейін өзің шығарасың тартып іхі
сол кезде егер сен жаман адам болсаң жаңағы шелек майысып майысып майысып кәдімгідей және де ішінде су ешқандай су құйылмай солай шығады екен
ал жақсы адам болсаң кәдімгідей толтырып тұрып саған су
сол бұл да түркістандағы құдық емес пе деген менде ой туындап отыр жалпы түркістанда да бір сондай ыыы киелі ы құдық бар
ол жерде кәдімгідей зәм зәм суы сияқты ыыы жаңағы суды шығарады
сол жерден адамның ниетіне байланысты ыыы жаңағы шелек саған су береді екен қандай күшті иә
енді ондай жерлерге білмеймін мен баруға қорқады екенмін
қорқынышты ғой су деген жаңағыдай майыстырып майыстырып шелекті берсе деген өзіңді өмірбақи бір жек көріп кететін сияқтысың
білмеймін мүмкін кейбір адамдар өзгеріп жатады иә сондай бәрі жақсы болады тек жақсылыққа сену керек
компаниясының қолдауымен бәрі жақсы болады деген жоба басталды деп қойсайшы жақсы
сәлем наргиза дейді ақбибі мен ііі сәлем жолдаймын апайымның ұлы қордайда әскерде аман есен оралуына тілектеспін
отандық борышын өтеп келсін дейді аман есен келсін
бермуд үшбұрышының бір бөлшегі біздің нарынқолда бар сол жерге түскен заттар жоқ болып кетеді дейді
иә енді тағы да айта кетейін компаниясының қолдауымен і живи спортом яғни спортпен өмір сүр деген жобасы да басталған болатын
бұл ііі жаңағы жобаның негізгі мақсаты елімізде бұқаралық спортты дамыту әрі насихаттау
әр шығарылымда көпшілік айналысуға ыңғайлы спорт түрі жайлы жазатын болады
сарапшылар ретінде танымал чемпиондар і жетістік шыңын бағындырған әуесқой спортшылар да таңдалады екен және соңғы шығарылымда ыыы ольга рыпакова біздің
сол кісі өзінің жеңіл атлетика жайлы ыыы өзінің ойын білдірген болатын яғни қалай жеңіске жету жолдары және қалай айналысуға болады жайлы өзінің осындай хабарын айтқан еді
қандай күшті қатысыңыздар достар міндетті түрде атсалысайық
жарқымбаев дәуренге сәлем айта салыңыздаршы өтініш дейді айттық сәлеметсіз бе қалыңыз қалай ақбибі ханым қайырлы таң дейді
күшті болып қалдық дейді ақбибі сөйлескенсің ғой мына жақта қалдарыңыз қалай не істеп жатсыздар деп
айзека наргиз ақбибі егер қиын болмаса бүгін менің анам жан ыыы қоразова гүлсімнің туған күні еді
анам жетпіс үш жасқа толып жатыр жалынды сәлем жолдап қойсаңыздар байзақ ауданы абай ауылы тараздан дейді
аналарымыз аман болсын туған күні құтты болсын ұзақ жасасын
тақырып керемет екен маған ұнады дейді енді хат жазсаңыздаршы достар иә сіздерге сосын билет сыйлайтын боламыз мхм ең күшті хатқа
меркідегі үңгір соншалықты үлкен емес оның іші кішкентай оның ішін толық аралап шыққан болатынмын дейді дәулет
сен айтып отырған меркідегі тау ғой ой үңгір ғой иә иә соны айтып отырған сияқты
күнде көріп сүйсіне тыңдаймыз дейді көп көп рахмет тақырыпты бекітіп қойыңыздаршы қазір бекітеміз
ііі сәлеметсіздер ме қазақ халқы ақтаудан ерланға заманбекке сәлем жолдап жіберіңізші дейді
мә не деген қорқынышты хат келген мына жақта
не деп жатыр енді
әруақ дейді ғой иә әруақ әруақ дейді жаңағы елес дейді іхі
соған өзің сенесің бе сен ақбибі жалпы сенемін иә ондай нәрсеге мен сенемін өйткені
сенбесең бір келіп сендіретін сияқты ма иә
жалпы қазір сол елестер туралы бір күшті бір ақпарат айтатын боламыз наргиз екеуіміз
ән тыңдап аламыз ба онда іхі сөйтейік заман тобын тыңдайық достар сосын таңғы шоу жалғасады
таңғы шоу
сағындым ғой дедің ау жаным маған
бұлт көрдің бе таулардан мамырлаған
сол менің ақ жанымның ақ жалыны
аулақта ауылымнан дамылдаған
мен деп ойла самал болып есіп өткен
мен деп ойла нөсерді есі кеткен
мен деп ойла өзіңді әр күн сайын
мен деп ойла өзіңді мен деп ойла
естідің бе аспанның күрсінгенін
сол менің саған деген тылсым демім
ұйықтап жатса оянсын ояу болса
күңіренген жанымды білсін дедім
мен деп ойла самал болып есіп өткен
мен деп ойла нөсерді есі кеткен
мен деп ойла өзіңді әр күн сайын
мен деп ойла өзіңді мен деп ойла
мен деп ойла самал болып есіп өткен
мен деп ойла нөсерді есі кеткен
мен деп ойла өзіңді әр күн сайын
мен деп ойла өзіңді мен деп ойла
мен деп ойла самал болып есіп өткен
мен деп ойла нөсерді есі кеткен
мен деп ойла өзіңді әр күн сайын
мен деп ойла өзіңді мен деп ойла
жұлдыз фм де таңғы шоу
саятжан аға бар ғой хат жазып жіберіпті қорқынышты
оқуға қорқып отырмын шынымды айтсам бүйтеді мхм біздің нарынқолда иә екі тау бар дейді
екі таудың арасынан өткенде қандай адам екеніңді білуге болады
егер тез өте шықсаң мхм сен арық адамсың
егер сыймай зорға өтсең онда сен семіз адамсың
бізге де өту керек секілді иә бұл таудан наргиз
мен бір ретте жаңағы біздің университетте өтемін деп турникет деген бар емес пе еді біз білесің бе иә иә иә
мынандай кішкентай ғана не тұратын еді ғой арасында іхі содан сыймай әрең өтетін едік қой
бір күні өтемін деп ректордың алдынан бір ақ шыққанмын сол ең қорқынышты оқиға сол болған сол кезде
ііі ассалаумағалейкум қазақ елі күндеріңіз сәтті өтсін сәлеметсіз бе наргиз ханым әлішер ініме сәлем жолдап жіберсеңіз дейді
тілеуқожин талғатқа сәлем айта салыңызшы екінші рота жігіттеріне сәлем күндеріңіз сәтті болсын
тақырып тақырып тақырып дейді тақырып енді тылсым күштер қандай аңыз әңгімелерді білесіздер деп алып отырмыз
ііі және дидар сарымырзаева былай дейді қайырлы таң тақырыпқа айтарым кішкентай кезімде сеніп қорқатынбыз
біз оқыған мектепте ақ адам басы мысық үсті адам ыыы бар аспа шамдарға ілініп жабысып тұрады десе қорқатынбыз
кейін есейе келе ондайға сенбейтін болды қой рахмет күндеріңіз берекелі болсын дейді
жалпы түсінбедім бұл хатты бірақ енді кезінде сөйтіп қорқытқан секілді ақ адам бір періште деп
ақ адам басы мысық ме иә
ондай әңгімені мен естімеппін енді сен есідің бе әр жерде әр түрлі аңыздар бар ғой
біздің мектепте де ы ақ адам бар деп бізді қорқытатын ммм
ол мектепке онсыз да барғың келмейді ақ адам деп қорқытатын одан кейін мүлдем
бірақ сонда да ыыы бара беретінбіз мені сосын көбінесе тұяқты қыз деп қорқытатын
тас жолында бар деп іхі ы жаңағыдай аяғы жылқы деп иә енді
жалпы жаңағы мен саған ыыы не кезінде жарнама кезінде қазақстан кинотеатры жайлы айтамын дедім ғой енді қараңыздар
аңызға сенетін болсақ тоқсаныншы жылдары ұйымдастырылған дискотекалардың бірінде жас жігіт ііі жаңағы і қайтыс болған екен
қылмыскерлер оның денесін басқалар біле бермейтін жерге жасырып қойған іздеушілер араға тек бір апта салып барып оны тапқан
і жүргізген тәжірибелердің бірінде адам жоқ бөлмеде дыбыстар естіліп ақауы жоқ жарық шамы өздігінен сөнген
қараңғы жер және тыныштықта адамдардың құлағына ыыы тынысым тарылуда мне душно деген дауыс естіледі екен
құдайға шүкір қазақстан кинотеатры жоқ қой қатты өйтіп қорықпасақ уайымдамасақ болады
бәрібір ол қалып қалады деп естігенмін ол қанша жерден жаңағы ғимаратты алып тастаса да ііі бәрібір
жалпы иә бұл нәрсені мен оқымай ақ қояйыншы өзім қорқып кеттім ғой мхм
ал енді сондай бір тылсым оқиға алматы бішкек тасжолында да болған екен мхм
көрген адамдардың әңгімесін естісеңіз денеңіз түршігері анық дейді көрмегенім жақсы болыпты ғой иә
дәл осы жолда яғни алматы бішкек тасжолында жүргізушілердің кейбірі қыздың бейнесін көрген
ақ көйлек киген қыздың қарапайым бойжеткеннен не айырмашылығы бар деп ойлайтын шығарсыз иә ақбибі мхм
әдемі келген қыздың аяқтарының орнына тұяқтар өскен
енді алматы бішкекке кетіп қалған ба білмеймін әрі бері жүрген шығар серуендеп
жақсы ол ыстық көлден түнгі уақытта қайтып келе жатқанда көліктерге қол көтеретін көрінеді
ааа адамдардың айтуынша оған тоқтап жөн сұрасқан жүргізушілер көлік апатына түседі екен
қыздың қайдан және қалай шыққаны әлі күнге дейін жұмбақ дейді
енді ол қырғызстанға біздің қапшағайдан кеткен шығар енді иә сол көлікке мініп алып білмеймін енді қандай қорқынышты
неге осындай әңгімелер айтқан кезде денең тітіркеніп түршігіп өзің елестеп кетесің ғой сол нәрсені
енді кішкене ы бұл нәрседен ауытқып компаниясы туралы тағы да айта кетейінші мен
негізі араға екі жыл салып тенгри фм әуе толқынынан наша все радио шоуы қайта шығады
бұрын үш сағатқа созылған хабар еді енді қазір бір сағат жүретін болады алайда алпыс минуттың ішінде әртүрлі қонақтар келеді
әлеуметік жобалар мен туризмге қатысты сан алуан айдарлар шығатын болады
бастапқы хабарда шығармашылық тақырыптар қозғалады примьералар мәдени спорттық шаралар және музыка әлеміндегі оқиғалар туралы әңгіме дүкен жүреді
жалпы алаш медиагрупптың наша все ауқымды әлеуметтік жобасы компаниясының қолдауымен шығып жатыр мхм
енді неше түрлі хаттар келіп жатыр мына жақта жұлдыз нүкте фм инстаграм парақшасында достар тікелей
және ств арнасында қазір бізді тамашалап отырған барша көрермендерге қол бұлғап қояйық ас ішіп отырсаңыздар астарыңыз дәмді болсын
және жолда келе жатқан жүргізушілерге ақ жол қазір бізде жарнамалық үзіліс болады
сосын динара сұлтанның бәрі бәрі бәрі біз бірге бола алмаймыз
жақсы көретін әнімізді тыңдаймыз сосын әрі қарай таңғы шоу жалғасады бізбен бірге болыңыздар
таңғы шоу
жарнама алматыдағы отбасын қолдау орталығы бала асырап алушылар мектебіне қабылдау басталғанын хабарлайды
мектептің мақсаты болашақ ата аналарға бала асырап алу ісін жемісті ету үшін қажет жүйелік білім алуға көмектесу
бала асырап алушылар мектебінің байланыс нөмірі сегіз жеті жүз жиырма жеті үш жүз жиырма жеті жиырма жеті он екі
біз сұрақтардың әр кезде де туындайтынын білеміз
жаным біз жаңа пәтерге қашан көшеміз
сүйіктім өздерінің он жылдығына орай апорт молы алатау сити тұрғын үй кешенінде екі бөлмелі пәтер және басқа да құнды жүлделерді сыйлайды
қыркүйектің жиырма біріне дейін елдің ең ірі апорт молында он мың теңге сомасына сауда жасаңыз да чектерді жүлделі купондарға ауыстырыңыз
толығырақ апорт нүкте кизет сайтында
достық плазада фестивалі жиырма бірінші жиырма екінші жиырма үшінші маусымда сүйікті брендтерге жетпіс пайызға дейінгі жеңілдіктер достық плазада көріскенше
жарнама қызметінің телефоны үш сегіз жүз сексен сегіз жүз елу бес
жұлдыз фм
маған қара тыңда мені
бәрібір бәрібір бірге бола алмаймыз бәрібір бәрібір
сенсең де сенбесең де көнсең де көнбесең де
жолымыз тоғыспайды көңіл жараспайды біздің ооо
сенсең де сенбесең де көнсең де көнбесең де
арамыз алыстайды қайта табыспайды енді
бәрібір бірге біз бола алмаймыз бәрібір бірге біз қала алмаймыз
қанша қаласаң да тағдырдан сұрасаң да бәрібір бәрібір бәрібір
бәрібір бірге біз бола алмаймыз бәрібір бірге біз қала алмаймыз
қанша қаласаң да тағдырдан сұрасаң да бәрібір бәрібір бәрібір
сенсең де сенбесең де көнсең де көнбесең де
кешір деп жалынбайды жүрек сағынбайды сені ооо
сенсең де сенбесең де оу көнсең де көнбесең де
шаршадым шыдай шыдай емес бұрынғыдай сезім
бәрібір бірге біз бола алмаймыз бәрібір бірге біз қала алмаймыз
қанша қаласаң да тағдырдан сұрасаң да
бәрібір бірге біз бола алмаймыз бәрібір бірге біз қала алмаймыз
қанша қаласаң да тағдырдан сұрасаң да бәрібір бәрібір бәрібір
сенсең де сенбесең де
соңғы сезім көне алсаң да көне алмасаң да
соңғы шешім қаласаң да қаламасаң да
бәрібір бірге біз бола алмаймыз бәрібір бірге біз қала алмаймыз

бәрібір бірге біз бола алмаймыз бәрібір бірге біз қала алмаймыз
қанша қаласаң да тағдырдан сұрасаң да бәрібір бәрібір бәрібір
сенсең де сенбесең де

эфирде таңғы шоу
ақбибі ау артыңда тұрған кім дейді
олай айтпаңдаршы өтініш қорқынышты шынымен де нұрғазы отыр ғой ол жақта не болды саған ақбибі
жоқ енді нұрғазыға жетпей енді артымда тағы біреу тұруы мүмкін ғой
артыңда талай адам тұр ғой суретте ақбибі не болды саған қорықпа сен дала жарық дала жарық күн ашық
бейсенбі барлығы керемет иә бәрі жақсы болады
сосын бүгін қасенов ерсайын айдарұлы деген жігіттің туған күні екен енді құттықтаймыз туған күні құтты болсын
иә барлық жақсылықтарды тілейміз ііі алға қойған мақсаттар орындала берсін іхі енді кішкентай бала ма екен
иә жасын біле алмай отырмыз бірақ сонда да туған күнімен иә аман болсын жақындары аман болсын
адал достары көп болсын ең бастысы бақытты болсын солай енді иә
қайырлы таң сұлу қыздар тақырып қандай дейді тақырып сол ақбибі қазір айтады
ііі жалпы қандай аңыз әңгімелер естідіңіз
ііі былай дейді қайырлы таң тақырып жайлы бұрын он бес жиырма жыл бұрын ыыы точносын білмеймін дейді
бірақ ы ағамыз шопыр болып жұмыс істеген дейді сөйтіп жұмыс бабымен торғай жақтан арқалыққа москвич көлігімен келе жатса жолда бір қыз тұр дейді
сөйтіп тоқтап арқалыққа барсаң ыыы мың дейді ол да иә деп мініп алыпты
қайда барасың жапан далада десе адасып жүрмін әке шешеме ренжіп шығып кеткенмін деп жауап беріпті де жоқ болып кетіпті
кісі шошып қалаға мыңмен жетіпті кейін естіп жатыр расымен сол жақтағы шопанның қызы шығып кетіп адасып
ы ол жаққа кетіп қалған яғни ол дүниелік болған екен сол әруағы жүрген жерден денесін тапты дейді мхм
қорқынышты емес қылып айттым ба
білмеймін шопанның қызы деген кезде қорықтым кішкене а жақсы қалғанында білмеймін негізі сен әруақ деген кезде қорқу керек едің шопанның қызы дегенде емес
ащыбұлақ деген жерде дейді иә қанішер деген жануар шығыпты
сен неге күлесің
итке де мысыққа да ұқсайды екен
тылсым күштер әсер етіп жатқан сияқты соны
менің телефонымды құлатқансың ба не ақбибі иә бағана мә өзім шошып кеттім ғой кәдімгідей сосын сенің телефоныңнан кешірім сұрап кешіре қойшы дедім ғой
кешірім сұрағанда жөндету керек мына жерді жиырма мың теңге тұрады білесің бе жоқ ештеңе болған жоқ наргиз қарадым ғой кәдімгідей
ол дейді жаңағы ы қанішер деген итке де мысыққа да ұқсайтын жануар ше іхі тауықтарды өлтіріп қанын ішіп кетеді екен байқаңыздар дейді
жарайды ескеретін боламыз
тылсым күш деген сөздің өзі біртүрлі екен ондай күштер жалпы өмірде кездескен емес
кездеспей ақ қойсыншы көзге көрінетін нәрсе болса мейлі ғой көрінбей жынға тиеді ғой олар дейді иә
сол үшін де тылсым күштер деп аталады ғой енді қайтеміз мхм
енді жалпы еліміздің ұлағатты ұстаздары деген жобаны біз ыыы осыдан жаңағы әр эфир сайын айтып отырмыз ғой
жалпы сол жайлы тағы да айта өтейік негізі бұл жоба компаниясының қолдауымен өтіп жатыр қазақстанның ұлағатты ұстаздары жобасы
ыыы мектеп кезіңіздегі жаңағы өзіңіздің сүйкті мұғалімдеріңіз жайлы не болмаса балаларыңыздың ұстаздары жайлы айтарыңыз болса
ыыы айқұлақ т нұкте кизет поштасына өздеріңізді хабарламаларыңызды жіберсеңіздер болады
жалпы еліміздің ұлағатты ұстаздары жайлы ы сыр шертіп және жаңағы сол ыыы сіздердің жіберген хаттарыңызды біз жұлдыз фм
ыыы жаңағы парақшасында да жариялайтын боламыз және де тенгринюс кизет сайтында да айтылатын болады құдай қаласа
артыңыздан әженің елесін көрген сияқтымын дейді нұрлан
жоқ кімнің арты ешкім жоқ екен жақсы
негізі сенбейін десең тылсым күш бар кейде шошып кетесің бала күнімізде біздің ауылдың мектебінен кішкентай баланың дауысы шығатын
таңертең ерте барған талай мұғалімдер шошып әлдидің дауысын естіген дейді
айтпақшы достар е кім күшті қылып хат жазады сол адамға біз ы алтыншы шілде күні нұр сұлтан қаласында өтетін әбдіжаппар әлқожаның концертіне
және жетінші шілде күні өтетін ән мен әнші концертіне билет табыстайтын боламыз
ал ы дәл қазір біз әсет есжан ағамыздың қасымда бол айым деген әнін тыңдайық
сосын жаңалықтар болады жаңалықтан кейін тағы да ән сосын әрі қарай таңғы шоу жалғасады
эфирде таңғы шоу
жауратқан күн мұнда неткен қоңыр салқын күзгі
тербетілген аққайыңның жапырағын үзді
арманымның айдынында егіз аққу жүзді
ғашықтарға қатал тағдыр айырмасын бізді
жібегім бол тілегім сол ізгі
көңілімде жоқ басқаға орын жаулап алдың жүрегімнің төрін
мекен етіп махаббаттың көлін
қасымда бол айым қасымда бол айым өзгермейтін қалауым менің